إيه مهم- مهم- مهم إن الواحد يتابع الأخبار ديما عشان يعرف شنو جاعد يصير <hesitation> لكن يحاول يبعد عن متابعة الأخبار السلبية وبإستمرار، ويتابع أخبار إيجابية يعني أفظل له ولصحته النفسية ولراحة باله وغيره، وما يدخل روحه في دوامات ما عنده فيها يد يعني.